Ndu utúm, njali ma binwosa gjif ndu utúm wéde a gibol ma, a gibel ma, usúli wéde a gbel ma. Umada jédi fŧafñe, unan wosa gjif ma, umada ndu ugiti mo omon wembe, walla mbúne, inan wosa gjif ma ginan ñaan.